Ddocu, di chiddu chi sacciu c'entranu tanti cosi: ntantu lu clima, perciò cercanu lochi adatti a iddi, poi c'entra puru lu fattu di la riproduzioni. Pi sti mutivi si spostanu di un postu a nàutru a secunnu di li staciuni. La cosa bedda di diri è chi sunnu comu na squatra, sempri nsèmmula tutti quanti, puru chista po essiri na bona arma di difisa.